I ciat a mustu afet ënt i padrun <hesitation> përché <hesitation> a fan le fuza, pöi dopu a së cugiu vizin o <hesitation> a së bütu propi acol al padrun e custa al e 'na manera dë dimustré afet